nyannde feere mi ɗon dilla ha nder suudu amin, say mi yahi mi yulkiti ha nder suudu feere, say mi maɓɓiti suudu may mi laari, mi annda ma woodi suudu may ha saare, say mi yahi mi laari kareeji feere kareeji himɓe naane, mbaggu, lawjee, bano himɓe naane jee min walaa naftira har be ka'tane, be payanɗe. suudu un day be kaya bana kaya goɗɗo resi, bo mi meeɗay yiwugo irin huunde may ammaa bo diga yiwugo huunde may, kuujeeeji may ne ɓi soosay ha suudu may, mi annda ɗum ma jotta